Zaho aloha laha zaho manandrala, la aleoko aho mihinankany antranoko ao avao. Satria fandanindania fahatany avao mandeha amin'ny trano fihinana sarotsy ty hany any rey. Fa laha ohatsy aminakahy misy olo miantoky ahy, la aleoko koa mandeha any satria tsy dralako miala amizay fa drala niazy miantoky anaha iny. Fa laha ny dralako avao aloha tsy lanilaniko amizao any.